Ámi nsè wád uwád nták ámi máhá iwád uwád ádè ké ányè ánnò mién ndidiá k'usè k'usèn ányè ámj nkámá mkpè ákuk ufòk nwèd ntò amé ányè kè ámi nkámá nnò nwán ámi ndidiá ányè kè ámi nkámá nnó ékà ámi ndidià ányè kè ámi nkámá nnòghò ntò ékà ámi ndidiá so mmè má <hesitation> utòm ádè ntòm átá èti-èti.